<noise> jna la jna la june nchi nda xrama ntsitse nda xrama ntsitse ya nda nda the junela undula thaguare xrala via nchi tsjila ngunu thjala ndabi nkasa yanaji no se que fue aye.